<hesitation> beside fish I will say turtle, turtle living in ley water that's all. so turtle lving in ley water also a can live on land but a can spend much time in ley water because a got a own shell a know how to go in it to pretect a seh from other harmful animal in la water so I think turtle is one lor ley animal I can think about.